<hesitation> per nare ra comid ni queity pa rcheldia gunche, th comid ni rckaza guncheni núma queity rcheldia, ni rni raba xini la ni ganó shini lani, comid ni-ni ná cuch, ca–ca carne asad, carne asado, gula xini rni raba ni, nizy queity rcheldia gunche ni, queity nandia xina rackzack ni, cun ni rni raba xila ni, pozole ni queity pá nandia xina rack zack ni, ni dis nana queity rchedia gunche ni, rckasa gunche ni, per queity rcheldia xina gackche ni, einty lo que es xob giny chirron, lo que es xobginy anga rackan rack zack ni per de ni rni raba zth-zth comid gy ah ni queity pa rcheldia xina gack che ni, tchi cun ni rni raba pozole ni queity pa ruche dia ni, nizy.